لأ أنا بكلمك من هناك و بقولك الدنيا حلوه و زي الفل الواحد كبر و فهم و وعي و شاف الدنيا وعرف يتصرف مع دي ازاي و مع الحلوه ازاي و مع الوحشية ازاي ايوة صح كل فترة تيجي تمرق ريقك بس الوضع مازال حلو الحمدلله ، و الناس مبسوطه و وعي بزيادة يعني